Qo'lni yuvish bu juda ham muhim va uni sovun orqali kuniga to'rt besh marta yuvish kerak. Qo'lga sovunni solib uni yaxshilab ishqalab yaxshi ko'p miqdorli suvda chayib tashlash kerak.